باش تثبت برنامج على الهاتف تاعك تروح تيليشارجي هذاك البرنامج من بلاي ستور و تحطو في التيليفون تاعك دير انسطالاسيون و تنسطالاها في الهاتف تاعك.